Dado indonessia heden tunn dado kabanatii dado abotii kaban baret kaban ishian tunne kaban fakantua kaban fakantuu kaban lila inama ishentumuu hinkabanotii amon kaban ishian kaban hanfalee inama ishentumuu kaban kilesa wo at kastet kaban naf si ishen amo ak dansa uf daget atin kaban amtn mal at daf gudio ufadaget dafsun mara tokotu sira jige won sun kulli ufira dabde yaani hiribinne ak cholle darget.